Alura la piüma al e 'na coza cita, ma cumplicà, s'la punta d'la coza a ie 'na cita sfera e cuande ti zgnache ël butun da l'autra part e preme ti zgnache ën sima a la carta custa sfera a gira e man man ch'a gira a i sort l'inciost ch'a ie ëndrinta a la piüma